اقول له ما عندي فكرة عن المكان. وانصحه واحاول اساعده انه نسأل حد من المارة او من سكان القاطنين بالشارع هيل. وممكن نسعين بخرائط قوقل عن طريق تحديد الموقع. ونشوف اقرب مركز بالمنطقة او نسأل احد السيارات العابرة ممكن يساعده